والله بالنسبة لي الأحمر يعني الأحمر خصوصا <hesitation> يرتبط بالأعياد والإحتفالات عنا بالكويت يعني خصوصا عيد التحرير اللي بالكويت اللي في فبراير أو الأعياد الوطنية يعني دايما أحس إن الأحمر أول شي يدخل الدماغ ويحسسك إنه بالفرح والحماس يعني هذا أكثر لون يحسسك أنه في حماس.